ترى سهلة، بس بتجيبين حليب، قهوة، وسكر، نمزجهم مع بعض، وبعدين بنحطهم على النار ونتركهم لين م ما يغلوا، لكن بس كذا تطلع فجاعات، من الجنب بنشوف فقاعات وتبدأ الفقاعات تطلع يعني ترتفع بسيط بس ما تغلي، وقتها بس نجفل عليها وتصير جاهزة.